Spin ninii ishinen adan ishian biria ada dursan ta diniat ishin dini ishia fan dot lila roman Catholic grupu dibinen inum jirti taa isilamuat sagaleneni biria sagalen bere sun jirtu oliuzi machengo chiz yedeni birrii adan lugha ishin dubetinen kaspiniti familineni lila heshima itkana yedeni ishineni muhimu amine national anthem kabd national anthem royal match yedeni isun